Preferisu andé ën palestra parei almenu a ie cuaidün ch'a m'da 'na man a capì co fe e cume felu